Kô fa talata ndraiky, talata ndraiky zen̈y karàha fômba tsika zen̈y karàha ohatra oe fisian-javatra raiky karàha fahafoan̈an-draha zen̈y izy io. <hesitation> jerinakà vônaloan̈y karàha oe talata korôbaka, tsy mety an̈anaovan-draha.